جارو خاورې او خځلې پاکوي ځکه چې د هغې برس یا وېښتان وړې ذرې راټولوي. کله چې جارو مخې ته کش شي، خاورې، دوړې او کوچني توکي سره یوځای کېږي او یوه خوا ته ټېل وهل کېږي. بیا دا خځلې په یوه ځای کې ټولېږي او په اسانۍ سره راټولیږي یا غورځول کېږي.